Uníj, uníj uleemp wël acum. Uníj pí ţínjar dí baloŋ uleempará koo unjëënţan ngëëlef bañaan waw. Uníj leemparoon ojëënţan ngëëlef bañaan. Usí mëëntíij iko eţop mëyëlan pëëníjaran këënjeej inko, këëníjáa inko mëënţíyun káanjëënţ. Ayëlan pëëñaw ulef, uníj mëëyëlan pëëñawëná wël iñan. Bákáaţ káñawëná uwul inkandá, pëëñawël iliroŋ uwaw.